Kè ilòng ánnáng m, átòng ánsi don ikánná ámi nnliòngòkè ádèhè ákpè niè ètòkéyèn nè mfaad átá kidèm àfò ábèn ndià átòng álukò ndiá átòng ámi. Álòng kè mkpò bèn ndiá átòng ádè ákè dép ndièn uwáfid átòng ádi kámá ámátákpá ndià átòng ádè áduòk ányè kè igwò àfò àlàd uwátid átòng ákàmá átuuk ányè ágwák ákpè áyòp ákámá áchòk ányè áchòk ányè áchòk ányè nághá mkpò ádè ákè böd ányè ádè mè mfaad ákètan ányè ádè ámáchòk ámá ákpá má ukòd kwaaad àfò átákpá ndiá átòng ádè ákámá áduo ádaará ámádárá ámá àfò álád ndièn átá mmóng nkánghá mmóng nkánghá ákámá ájèd ányè ádárá mkpò ádè ámá ásiò kè idem ámò kwaad. Ákè làd ndièn álán isip áfiák àfiák áfiák áfiák áfiòngò kè áyén mkpò nà ákè nám ányè ádè ubènnè uká ufók ibòk ánuk ábutiè dè ákud ntè mkpò ádè áfuud àyén ákpángá ámá kè átòng ádá dé ádèdè o. Kpèdè átòng uwáfid álá ènyènè nyè ètèmè tèm ékámákè idià álán ètèm ándèdè ámá kè dèp itighe mè nu budèp kè chánwu ádè ábu kpèkè k'itighe udèp nà ákpògò àfò bèn áká kpèkè ádèp ádi min kè ufòk ákpèbi jèd áffòng nè ájèm nè ánèkè ásáná ákámá uwáfid ádè ájèd o Uwáfid ádè ánà ányè but ò ákpèdè ásè fióngò áli áfá, áli áfá áli áli áfá álán uwáfid átòng álà ukwèngè ubòk ò sádè uwáfid átòng iyèmmè áli átá álàn ámj ò uwáfid átòng ámaká nè mbòn sè isifiòngò nchòng nchòng álán mkpò ntè àlàn ichip álán ichichòp álán <hesitation> (s) ikpà isòng ánnáng m, ányè kè àfò áfiòngò ányè k'u ubòk àfò m, ányè dè ákpè kámá ubòk àfò ámum átòng átòng ámi utáhá fién ubòk ò, ádè ñ kpèdè ásè fiòngò áli áfá álàn ákpè mum uwàfid átòng m èhn! ánàbò nsik'indòng ò èhn! ámá mum uwáfid átòng ádè àfò ákámá ányè ájièd áffòng ányè kè èkámá éjéd ésiò álàn ésiò ékámákè ènám álàn ányè kpòkó mbáb, ukámákè átòng nwèn ujèd ésiò álàn ámáidèhè uwáfid átòng ákámá ányè ájèd( <hesitation> s) ákámá uwáfid átòng ájèd ésiò álàn ányè kè ákámá ájèd mbád áffòng mkpò ákpè duòkò ké áffòng nè mkpò ádè ádimàghà ikpòkò ámábèn ófi uwáfid átòng ámi àfò guòk kè átò dè dè átuk átuk átuk átuk átuk <hesitation> (s) ánákud ntè ányè ákpòkò ikòmmó álàn ákè duòkò kè áffòng uwáfid átòng ásuk ájèd ásió mmè mkpò ntèdè kè kè kè átòng ámi ákádi ánám. Átòng ilòng ánnáng ké nsuk ntáng ámi o because àfò ádunyèhè ákpògò ukàghà átòng mbákárá ò átòng álà ámi nnìkèkè ndiòngò ádè átòng ikpà isóng ánnáng m, nkè mànàkè ndikud mi o. Átòng ámi ntángá mi àfò ákpè tiê uníèghè niè akpògò Uníèghè niè ágwò álà niè ndiá átòng nkòm ádè áfò nkòm unièghè ndiá átòng áfò áká ilòng ágwò ákè bò áli lukó ndiá átòng ántángà mi ákpèbèn ányè álòng kè mkpò átèm átèm átèm tèmè tèmè tèmè tèmè tèmè tèmè tèm ánákud ntè álidò ámá tungò ichád áná kud nté atungò buòlò, ámánlád ányè átuuk kè idèm àfò ágwó èfòd àfò ákámá jíè idèm